Bi ga̱ sa tiak na̱ pya da̱an ga̱ ɗe la-nkong, la mu puat tong mu shin la shel, tong mu bam la kes men, ma̱ bua̱t ta̱bap ɗe muap ga̱ marap ya, muap la bam kes, muap shin, koma̱ ga̱ nang r gwen daɓo̱ng aɗe gwen nep muap puat muap de shin shel, ko wuro shin shel, ko me dong. Bi ga̱ sa to dong la ge ɗe lo-nkong, na̱a̱n ga̱ la yong ga̱ la par ga̱ la ga̱ muan par ga̱ ga̱ ba, ga̱ pet de ga̱ lang ga̱ shin shel yi, ɗe gu shin kiak pya yi, tong gu war la jap bi tong guleng gu bua̱t ta̱, muap tong dinga pa̱ gwen la jap bi, muap layong muap pa̱ gwen la bi ga̱n sua, muap la yong gwen muap pa̱ gwen la jap bi ga̱ dok ga̱ dok ga̱ɗe muap tong shin ni ga̱ bi gwen ngwok, muap tong yong gwen de gap ga̱ gwen gwok gu lap yi gu sa̱ yi, gu gap gu sa̱ gu leng ga̱de shak, gushin shel ba de ka pian Biga̱ sa to gu niap la teng gu tuam de gu shin la shel be par, nie ga̱fe la yil de ga̱ muan bi she pe ga̱ de nasara nyil bi yil ngwen, muap ɗe ɗa ga̱ ndibi ga̱fe dong gu haan ɗe gu shin shel yi. To ga̱ na la ga̱ yol de ga̱ muan di, ga̱ bo̱o̱t shei hok ɗemtai, a bi ga̱ sa to ga̱ na bi ga̱ dok, ga̱ ɗe na̱ ga̱ dok hok hen la rang nie bi hok, bi hok de tong dong yit na̱, nie ga̱fe jap ɗasa̱ha̱ muap lan ɗe ba, la la shin shal na̱a̱n pet de lap, ga̱na̱ zak pet ɗe lap, to ga̱ na bi hok ɗe lap, ga̱na̱ zak pet ɗe lap, to ga̱ na bi hok ɗe dong yi ba. Dok la ma̱ shin shel a bi ga̱ sa to kiak na de pya hen ɗe kerek bi ga̱ dok, ba gurum ga̱tong, lap kwal sek pua gwen ba, tong gu tuot de tong gu shin ko mu yi, tong gu niap la lu ga̱ hes, la gu nap ga̱ hes lat tong gu muan de gu war nguut ɗe de gu leyi de gu war kam mi de gu tuat, gun ɗe gu shin shel yi ba ɗe gurum ga̱ wel ga̱nie. Time ga̱fe la waru, ko wuro ya war muk nwa pa̱ wa lu muk, ga̱na wa lai muk, ga̱ na̱ wa ti mak, so bi ga̱sa to shel ga̱ dok de shiang hen yi, bi ga̱ sa to hen de tona yi ga̱ kwal hok